Iyo naknduo baimaye nandenyo garaa shaa goo humbeyo ndisum bado isumm bado samsam kun alguyahee blan nanduga adunkunga go bulan adunkunga soso gondri susinnio tibal yahekal anna dukunga ko nan nandukagako nandrigatoso tete shaa ko humbeyo nandenyo ha asuroyega isibelayi nandoo ejajagoye tiso horongla ndide horun igiridan efedan ndu atta ensiyo indi gamsu godan ma ishingo lang a gungi baheme ushin amsu soro eshangu illugu nyiroo ko haduro myirogo asurodo faalim nogo dugadudo nyiro go hadudo taalim do ada kalkal namdo shingo surgi hatta godugade ilshingo ado ilgamsuso amma adushingo mbo. ko fedugi aludu illu dilidu ildili suman da iya isumma gogudah talsummsumlma summa wure faguma ullugu taalim nogoro gohadan nyiro gu gudugadan nyirogo odudan no garedo dasawa sawa adu kal kal ihanno yorogodo mbo gu ilsum baroso shageya asumbaro soro ndoro ndaluso Ha humbeyo isumbadoso surogi yaufokun misal falgi masa alanangoso surogi ya fokun misalla nda humbeyo surogi eshimgum daro sisauro kigi alladan yakudannefa yakkadan ngoro gade latefa nyiro mokanno ngunubu lo kallo kumanasun amma surogi mbaro saludo afedando asodan gaskodo mikki lidi kal ngoro nadilio walle yahe migu dili ngoro dan a solu halasudo dan ema misolu ebodumesumdo shaduma hakaza nando fagguma nando kundu bulo fallo atu sha haamsin miya nakuloosido isinni aada isinni so do makudin makudano udu ndubaruwa mbulin da godako gokiyi afo mbegiha hasi aduloseyahe barkelegimbe ligi isiggundo mahun ngunbu mahan ngunubu illasifalgasi sifallgasi asurogo gisudo ete isigundo halasuha hatta fiyo rogu alguma isun Mbado so isinrodo mangoyo fiyo rogunma isun surogi alunadlido fiyaragunoma danbayema isun isungi anso enidugedo isun godo bulan agungi nandu songama tasusuwe gara inyiro gasun kdo ko do nando da dane isuno misudanso aga kun alguso eya enko halasudo gunna laliga kumani amdan meyanisikeke ekiki kunna kumani andando alga so dige dannanjiya shankoogunda nak dudan gere halasu doda kunda goya kumani ndan halasu daliso <hesitation> muduma asurdo kondun aban kondugu sunmyo dan bayyamade sei ma nando kalkal nyiro oodaye gorgonando wre wegamsu gadam gegamsus nyiro ulhun gaside kun alguso Ko ankara kokogo fikkur nil asurogo jusu danyo eboso nyiroda inyiro nodarboyego bahe maye.